Me figuru qu'ai genti qu'es escapás de concedé-la peru porque no tien crassi denguna de deseu ni huricheu. Noragüena, peru pa megu la felicidá es un andil i no ai ná que haga más felís que las cosas qu'unu á diu ancançandu unu propiu i essu namás que se consigui con eshuerçu. I, craru, averá genti que diga qu'essu es un penaeru peru yo prefieru d'izí-li eshuerçu.